Ley get plenty character in people la me when I see I can know la you good person so I will always want to I want I like to be around you because with ne- doing all ley thing neh myself I can try to start practicing neh or practicing it to do it too. some of ley character neh are jeh be yourself jeh be by yourself don’t hamock nobody try to stay away from trouble where you will see too much noise hala hala I na like people like that so I like people la always by la she ley trying to do good good thing neh la will bring peace to your heart because once you happy other people around you will be happy so la ley kind na character me I like to be to see in people.